tvær skotárásir kostuðu nærri þrjátíu mannslíf í Bandaríkjunum á hálfum sólarhring í gærkvöld og nótt tæplega níu þúsund hafa verið skotin til bana þar í landi á þessu ári verklag í kringum þau mál sem ratað hafa til siðanefndar Alþingis hefur verið hálf klaufalegt þetta segir formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar sem vinnur nú að endurskoðun siðareglna þingmanna óvissa ríkir um stöðu þeirra

sem neita að borga aukalega fyrir íbúðir hjá Félagi eldri borgara sem og þeirra sem hafa samþykkt aukakostnaðinn verslunarmannahelgin nær hámarki í kvöld með hátíðarhöldum um land allt í dag var keppt í kubbi á Flateyri Akureyringar halda

í kvöld og þjóðhátíð kveður með flugeldum og brekkusöng

Ermarsundið á og náði allt að hundrað og sjötíu kílómetra hraða á leiðinni

eru látin eftir tvær aðskildar skotárásir í Bandaríkjunum á innan við sólarhring tvö hundruð sjötíu og tvö hafa látist í

í Bandaríkjunum á þessu ári tuttugu eru látnir og fjörutíu særðir eftir skotárás í

í Texas í gærkvöldi hinn tuttugu og eins árs

gamli Patrick Crusius var handtekinn á vettvangi yfirvöld í Texas rannsaka árásina sem hryðjuverk og hyggst saksóknari fara fram á dauðadóm yfir honum

netinu áður en hann lét til skarar skríða þar sem hann lýsti meðal annars yfir stuðningi við árásina í Christchurch á Nýja Sjálandi fyrr á árinu þá kemur fram í yfirlýsingunni að árásin hafi verið hugsuð sem svar við því að fólk af rómönskum uppruna sé að taka yfir Texas El Paso er við landamæri Bandaríkjanna að Mexíkó og

Donald Trump Bandaríkjaforseti fordæmdi árásirnar á Twitter síðu sinni í dag sagði hann bera merki um heigulshátt

og bað hann guð að blessa íbúa El

leiðtogar demókrata segja hins vegar að slík orð hafi lítið að segja það þurfi að endurskoða löggjöf um byssueign einungis tuttugu og sjö eru þar að auki særðir en árásarmaðurinn var skotinn til bana talið er að árásarmaðurinn hafi hafið skothríð eftir að honum var meinaður aðgangur að skemmtistað alls hafa átta þúsund sjö hundruð þrjátíu og fimm látist í skotárásum í Bandaríkjunum það sem af er ári og sautján þúsund þrjú hundruð þrjátíu og tveir slasast tvö þúsund

níutíu og eitt barn undir sautján ára aldri hefur látist eða slasast í skotárásum þá hafa verið gerðar tvö hundruð fimmtíu og þrjár

í Bandaríkjunum á árinu skilgreining á slíkri árás er árás þar sem minnst fjórir verða fyrir skoti og særast eða deyja tvö hundruð sjötíu og tveir hafa látist í slíkum árásum flestir í Kaliforníu Texas og Illinois formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar segir allan málarekstur tengdan siðareglum Alþingis hálf hún telur að álit siðanefndar eigi að vera meira en ráðgefandi vinna er hafin við endurskoðun á reglunum forseti Alþingis og formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar skoða nú leiðir til að gera siðareglur þingmanna skilvirkari og einfalda umgjörðina formaður nefndarinnar telur það rétta ákvörðun hjá forsætisnefnd að staðfesta álit siðanefndar enda eigi kjörnir fulltrúar ekki að koma að vinnunni að hennar mati álit siðanefndar ætti að vera meira en ráðgefandi málareksturinn allur er í þessu máli

og öðrum svona hálfklaufalegur svo ég taki vægt til orða það að forsætisnefnd sé yfirleitt að skammta siðanefnd hvaða mál siðanefnd fær til meðferðar hvaða hluti mála eigi að fara þangað inn og þess háttar ég held að það sé bara mjög óheppilegt hún undirstrikar að það þyki óheppilegt að brot á siðareglum hafi viðurlög hér er um að ræða kjörna fulltrúa og hver ætlar að segja þeim að fara í leyfi eða eða víkja það verður viðkomandi fulltrúi bara að eiga við sig siðareglur eru einhvern veginn þannig að ef fólk hefur enga sómakennd þá breyta siðareglur því ekki

núverandi siðareglur tóku gildi sjötti desember tvö þúsund og sextán fram kemur í andmælabréfum Miðflokksmanna til forsætisnefndar í maí vegna

að hvorki Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður né Gunnar Bragi Sveinsson þingflokksformaður hafi kvittað fyrir að þeir undirgangist reglurnar helga Vala segir það engu máli skipta ef þeir vissu ekki um tilurð þeirra þá þá gera þeir ekki kennt mömmu sinni um það óljóst er hvort þeir sem

neita að borga óvæntan aukakostnað fyrir íbúðir Félags eldri borgara fái þær samt afhentar einnig er óvíst hvort þeir sem samþykktu kostnaðinn séu skuldbundnir af því íbúðirnar sextíu og átta eru í þinglýstri eigu Félags eldri borgara og flestar hafa verið seldar félagið hefur lýst því yfir að fari kaupendur í mál verði félagið gjaldþrota gjaldþrota getur félagið líklega ekki gert upp við verktakann

þá sem fara í mál getur verið að þeir fái ekki íbúðirnar ef félagið fer í þrot að bankinn taki þær yfir og selji þær öðrum á markaðsverði sumir kaupenda óttast

ráðgjafi félagsins segir málarekstur tímafrekan og í raun ekki hjálpa neinum einungis leiða til óþarfa kostnaðar fyrir félagið ekki náðist í hann í dag verktakinn gat ekki svarað því hvað yrði færi Félag

eldri borgara í þrot Sigurður Kári Kristjánsson lögmaður eins kaupandans segir kaupendur sem ekki hafa skrifað undir skilmálabreytingu geti krafist þess fyrir dómi að fá íbúðirnar afhentar og vísar til laga um aðför kaupsamningurinn gildi og þeir þurfi ekki að samþykkja

hann sagði óljóst hvaða afleiðingar þrot Félags eldri borgara hefði það fari eftir því hvort bankinn sé með veð í nýju íbúðunum

færi uppgjör gagnvart kaupanda fram í gegnum bankann en bankinn geti líklega ekki krafið kaupandann um hærri greiðslu hann hafi sinn gilda kaupsamning skuldin við verktakann nemur fjögur hundruð og ein milljón króna Félagið á eitthvað upp í skuldina eignir þess námu í lok árs í fyrra áttatíu og tveim milljónum og eigið fé rúmum fjörutíu eitthvað kann svo að hafa fengist upp í gatið vegna þess að hluti kaupenda hefur samþykkt að greiða hærra verð fyrir

íbúðir sínar staða þess hóps sem hefur skrifað undir skilmálabreytingu og samþykkt kaupverðshækkunina er óljós sérfræðingar segja skilmálabreytingar sem þessar geta talist ólöglegar séu þær metnar ósanngjarnar eða óheiðarlegar framkvæmdastjóri félagsins

þegar fundað með átján kaupendum hverjum fyrir sig og sagði ráðgjafi félagsins í fréttum í gær að þó að í bréfi sem kaupendum var fengið hafi einungis verið minnst á tvo valkosti hafi þeim einnig verið gerð grein fyrir því að þeir gætu farið dómstólaleiðina og að réttur félagsins væri enginn tvennum sögum fer af því hversu skýrt þetta kom fram á fundunum

einn kaupandi sem ræddi við segist hafa tekið upplýsta ákvörðun

sagði að dómstólaleiðin hafi verið nefnd en gefið í skyn að hún væri ekki farsæl Sigurður Kári segir að staða þessa hóps gagnvart lögum sé erfiðari en þeirra sem ekki hafi skrifað undir þar sem til að rifta samningnum þyrfti að sanna að

hafi verið blekkt með einhverjum hætti til stendur að sökkva í kvöld fjórum grindhvala hræjum sem enn eru í fjörunni við útskála kirkju í Garði þar er Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir

Ingólfur þið eruð að bíða eftir

út fyrir og svo þarf

svo

við vorum til miðnættis í gær

gripið hefur verið til aðgerða til þess að sporna við því að rusl fjúki frá

á Mýrum erfitt er að koma í veg fyrir að rusl fjúki af ruslahaugunum segir framkvæmdastjórinn myndskeiði af rusli að fjúka frá sorpurðun

Vesturlands í Fíflholtum á Mýrum var dreift víða á samfélagsmiðlum í byrjun sumars fljótlega eftir að fjölmiðlar birtu myndböndin fóru starfsmenn Umhverfisstofnunar í fyrirvaralaust eftirlit í Fíflholt og gerðu þrjár athugasemdir við starfsemina í skýrslu Umhverfisstofnunar segir að fullnægjandi ráðstafanir hafi verið gerðar til þess stemma stigu við foki frá sorphaugunum meðal annars með því að ráða starfsmann í í kringum svæðið er alveg

urðunarsvæði og utan þess viljum við helst ekki sjá mikið fok en fok er alltaf eitthvað sem er viðvarandi á urðunarstöðum og hér í Fíflholtum er mjög vindasamt hér

er aldrei hjá því komist að takast á við daginn eftir og hér er verið að reisa girðingu sem á að fanga það sem fýkur frá urðunarstaðnum plastið er erfiðast við að eiga því það er svo létt og fýkur svo auðveldlega áberandi verst sorpurðunin er í eigu sveitarfélaganna á Vesturlandi og tekur við rusli frá þeim öllum í fyrra voru meira en fimmtán þúsund tonn af rusli urðuð í Fíflholtum plastefni eru allt of mikið að koma inn

þetta eru efni sem bera úrvinnslugjald og ættu að fara miklu meira í flokkun en þau eru að gera eins má segja um mjólkurfernur þetta eru svona áberandi umbúðir sem maður sér hér inni á

veðrið hefur leikið við Vestfirðinga og þá sem þangað sækja þessa verslunarmannahelgina fjölmargt hefur verið í gangi en hápunkturinn var í sem hefur nú fært sig til Bolungarvíkur eitthvað hefur aðdráttarafl

þó minnkað milli ára því einungis sjö lið skráðu sig til leiks í ár samanborið við yfir hundrað þegar mest var fyrir nokkrum árum síðan hins vegar kepptu yfir fimmtíu lið í

í Önundarfirði og mátti þar sjá mörg furðudýr og skúlptúra af öllum stærðum og gerðum

í Súðavík slegið annað árið í röð í dag fór svo

Íslandsmeistaramótið í kubbi á Flateyri en það hefur vakið mikla lukku undanfarin ár og greinilegt var að það þurfti ekki sigur til að skemmta sér vel

fyrsta skipti sem við erum að keppa hérna og við höfum aldrei gert þetta áður þannig að

tæknin er bara að vera nógu ánægður með sig þá kemst maður mjög langt og á Akureyri lýkur hátíðinni einni með öllu og Íslensku sumarleikunum í kvöld með

þar er Jón Þór Kristjánsson fréttamaður já heldur betur hér á sviðinu

hefur leikið við gesti og heimamenn já

þetta hefur verið vinsælt síðustu ár og þið eigið von á mörgum í kvöld já þetta var æðislegt í fyrra fólk kom með teppi og stóla og

allar stórar hátíðir þá er gott að leggja snemma af stað þetta er að verða meiri blanda af keppni og fjölskylduhátíð þetta er að verða meiri blanda af keppni og fjölskylduhátíð í Vestmannaeyjum nær þjóðhátíð hámarki í kvöld þar er Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður Ólöf hvernig hefur gengið hátíðin hefur

mestu leyti

að skemmta sér

hefur ekki skyggt á gleði hátíðargesta

von á tvö þúsund manns til Eyja í dag

í ár en nokkurn tíma fyrr

önnur sem koma á óvart varð í dag fyrstur til að fara yfir

þetta var önnur tilraun hans til að fljúga yfir sundið

í norðurhluta Frakklands og var kominn

á suðurströnd Englands tuttugu mínútum síðar hann flaug á allt að hundrað og sjötíu kílómetra hraða á

ferðin snurðulaust fyrir sig lenti í vandræðum í fyrri tilrauninni þegar hann hugðist taka eldsneyti á miðri leið hann ætlaði að lenda í bát og fylla á geyminn en

í sjónum fjölmargir fylgdust með fluginu í dag

þegar hún fékk þau tíðindi að eiginmaður hennar væri lentur handan sundsins enda hefur Franky unnið að því að þróa síðastliðin þrjú ár þrátt fyrir að hafa misst tvo

vakti verulega athygli á hersýningu í París á fjórtánda júlí þegar hann sveif um með riffil yfir höfðum áhorfenda franski herinn hefur kynnt sér uppfinninguna og hefur áhuga á að nýta sér hana í framtíðinni og þá að veðri það verður áfram fremur hægur vindur á landinu skýjað að mestu og lítils háttar skúrir í flestum landshlutum hiti verður víðast á bilinu átta til sextán stig Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer betur yfir veðrið að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir sér um íþróttirnar í kvöld úrslitin ráðast á heimsleikunum í í kvöld spennan magnaðist á lokadegi leikanna í dag Englandsmeistarar City höfðu betur gegn

og Lewis Hamilton bætti enn einum sigrinum í safnið þegar hann kom fyrstur í mark í ungverska kappakstrinum í formúlu skotárásir kostuðu nærri þrjátíu mannslíf í Bandaríkjunum á hálfum sólarhring í gærkvöld og nótt tæplega níu þúsund hafa verið skotin til bana þar í landi á þessu ári verklag í kringum þau mál sem ratað hafa til siðanefndar Alþingis hefur verið hálf klaufalegt þetta segir formaður stjórnskipunar og

eftirlitsnefndar sem vinnur nú að endurskoðun siðareglna þingmanna óvissa ríkir um stöðu þeirra sem neita að borga aukalega fyrir íbúðir hjá Félagi eldri borgara sem og þeirra sem hafa samþykkt aukakostnaðinn verslunarmannahelgin nær hámarki í kvöld með hátíðarhöldum um

í dag var keppt í kubbi á Flateyri Akureyringar halda

halda sparitónleika í kvöld og þjóðhátíð kveður með flugeldum og brekkusöng þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi

rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina um helgina verið sæl